Bisa gak kita hidup tanpa teknologi kalau kata gue sih bisa lah. Kayak orang primitif aja gak ada teknologi, dia bisa tuh pasti pada hidup. Jadi dari ngeburuh, ngeburuh apa ngeburuh kambing, ngeburuh, eh kambing, belum ada kambing dulu. Rusa lah kali ada ya, rusa, terus kayak burung segala macem. Gue rasa sih bisa gitu. Cuman kalau teknologi mungkin tuntutan ini kali ya, ketuntutan manusia lama-lama makin pinter, ya bakal kebutuhannya makin kesini, makin kesana. Kalau misalnya nih teknologi yang sekarang nih, apalagi kalau gue lihat update update ya, update-update di berita berita bisnis nih, gue kadang-kadang hobi juga, kenalin apa, update update berita bisnis. Itu, ntar lo bakalan kalah saing nih sama robot nih. Gue juga bingung tuh robot bisa ngapain aja. Ternyata kalau gue hintip-hintip nih di youtube, itu robot ada yang bisa ngelap kaca, ada yang bisa ngelap ngapa, ada yang bisa ngelipet baju. Kalau gue mikir nih, ntar pembantu kepakenya dimana nih, gue rasa gitu nih bakalan banyak yang dipecat pecatin gitu kan. Ini teknologi bener bener lama lama makin gila nih. Ini kita nih lama-lama bakalan digeser dan sama. Sama yang namanya robot. Apalagi gue liat nih, wacananya nih. Wacana teknologi ke depannya nih. Lu gak bakalan ada lagi ojol tau gak. Itu diganti sama apa kalau yang ngirim paket makanan ya. Lu bakalan diganti sama drone. Lu tiba-tiba nih, lu buka jendela, lu taro, lu nginep, lu di temen, di rumah temen lu yang lantainya empat biji tuh. Lantainya bertumpuk empat. Itu tiba-tiba tuh, di jendela tuh langsung ada pemberitahuan. Itu drone ngantarin makanan ke tempat lu. Nanti gimana gue mikir tuh, ojol gimana nanti ya wah nih gak beres juga nih teknologi. Lama-lama makin stres juga nih. Gue pikir ini orang-orang kita yang gajinya umr bakalan abis deh berantakan deh. Gue juga bingung tuh mikirannya tuh. Makanya gue juga ngeriwayatin nih ke bocah gue nih kan. Ngasih tauin, lu kalau bisa pintar mah. Jangan pintar yang sekadarnya deh, harus pintar-pintar banget deh. Karena lu gak bakalan kepake nih kalau misalnya cuma sepinter. cuma sebatas pinter doang. Lu harus tak paham nanti teknologi ini bakalan jahat banget nih. Gue rasa sih, ya gitu sekarang. Apalagi gue liat update nya lagi nih di negara sono, negara orang bule. Itu kayak resepcionis segala macem, banyak yang pencet pecatin. Gimana gue lihat di ribuan itu, ribuan yang dipecat pecatin. Kenapa sekarang tinggal mencet tombol tuh kayak yang resepcionis resepcionis nih. Kayak yang teller teller tuh yang di depan tuh, depan bank tuh. Itu tinggal diganti sama monitor doang. Lu punya kesalahan apa punya, punya keluhan apa lu tinggal pencet, pencet, pencet. Paling ada security doang. Ya pencet ini, pencet ini pak, gitu. Tau tau udah beres. Ya itu, gue rasa sih teknologi ini mau bakalan kejem bener nih kalau kita nggak ngikutin sih. Ya gitu.